कुत्ता अफणा दाँत, जीभ और जबड़ा की स्तिथि से संवाद करदिन। ज़ब कुत्ता खुश या आरामदायक होंदु तब विकू गिचू बंद या थोड़ा खुल्यूं रंदु। कुत्ता अफणा शरीर की मुद्रा से संवाद करदिन। वू अफणी बात अफणा दिमाग़ मा मौजूद खास सेंसर का जरिया सिग्नल का रूप मा दूसरा कुत्ता का दिमाग़ मा भेजदिन। और अफणा इशारों और शारीरिक हरकतों से कम्युनिकेट करना की कोशिश करदिन। यानि कि ये थें टेलीपेथी भी बोले जै सकदु